که ترمامېتر مخکې کارول سوی وي، ښه یې پاک کړئ. د پاکولو لپاره الکول یا پاکې اوبه او یوه نرمه تکه وکاروئ. که د بدن یا چاپېریال تودوښه معلوموئ، مهمه دا ده چې مناسبه لاره غوره کړئ. که د مایع ترمامیتر وي، نو مخکې تر کارولو یې لږ وښوروئ څو د شیشې په منځ کې مایع شاته راسي. ترمامیتر د ټاکلي ځای یعنې د خولې، بغل، یا چاپېریال سره سم کیږدئ.